अगर मॅ सूखा बखत को किसान हुँदु, त मै पैली पानी बचाण मा ध्यान दिंदी। मैं फसळें मॅ टपक सिंचाई कु इस्तेमाल करु ताकि पानी कम लागण और जमीन मॅ सीधे पहुँची। मैं कुछ एसी फसळें लगोँदि जैंकि कम पानी मॅ चलण वाली हुं, जैसे बाजरा, जौ, या मडुआ। बरसात मा जो पानी जमा करु सक्दू, वो करुं, जैसे तालाब, पोखर या टंकी मॅ।